فكانت القلاده مصنوعه من احجار كريمه طبيعيه ذات الوان مبهجه فبدات الالوان تزغلل عين القطه فلم تتردد هذه القطه في ارتداء هذه القلاده <hesitation> بعد ارتداء هذه القلاده أشعرت القطه بسحر يجري في جسدها و بدات أجنحه صغيره تنمو في ظهر هذه القطه و بدات القطه في الطيران كانها لم تصدق نفسها.